Ah untuk serangga sona bisa lewat gerakan aona, bisa lewat ini perubahan warna na, boma bisa lewat pola berpindah tempatnya, berpindah mamanak.